Karazane zava-magneno e tena lalako guitare gnane sanany kabosy, misy managny batterie, violon, piano io koa mba anisane raha hiriko io piano.